باش تهزم الكائنات الفضائية لازم تستعمل كل الوسائل المتاحة في الأرض، منها السلاح النووي، و كل الأسلحة و الصواريخ للقضاء على المخلوقات التي يمكن ان تأتي من الفضاء.